मोटरसाइकिल और बाइक दोनों में एक अलग अनोखा आकर्षण पाओ जात है। लेकिन वे अनुभव पूरी तरह से भिन्न होत है। जब हम मोटरबाइक के बारे में सोचत है। तौ हमायें तेज गति और मजा के बारे में सुझाव आत है। और स्वतंत्रता की भावना स्पष्ट रूप से ऊपर उभर आत है। जो थ्रिल और एडवेंचर दोनों की अनुभूति करात है। जौ एक ऐसो अनुभव है। जो आपको प्रकृति के साथ जुड़े को अवसर देत है। खासकर जब जब आप पहाड़ी रास्तन पर हो। या कोई खुले मैदान में हो। जौ एक प्रकार की शक्ति और नियंत्रण की भावना प्रदान करात है। दूसरी ओर साइकिल की अनुभव कई अधिक शांत सरल और सुकून भरो होत है। हुमें साइकिल और मोटरसाइकिल में कोई एक चुनिवे होए। तौ हम मोटर साइकिल को चुनिये।